اوان جی اولیا، اوان جی درویش، بلوچ جیکی منکھین ھی قبیلائی اوان جی ثقافت، اوان جی اوٹھر، بیسڑ، اوان جی رھڑی کھڑی اوان جی حسابا سون ھوی چھی۔ ائین اماڑی اوڈان جی حسابا سون رھڑی۔ ائین پاکستانام جی منکھین اوان جی رھڑی ہے، اوان جی کھڑی ہے، اوان جی گائڑ ہے، اوان جی انداز ھی۔ سو ایاچ شیا ھی۔ ائین امچی سندھیم میڑی ھوی چھی۔ جیون اماٹھ ھمین شوا جا میڑا آوی چھی جکو آل پاکوتونام پھریون نمبر ھوی چھی، شو رات ھوی چھی جکیم اماٹھ سجی رات جاگا ڈی۔ بری ساکڑا مالی میڑیم جائی گھمی پھری، ھا امانتھ ثقافتیم آنی جا چھی، امچی میڑی۔ ائین اماٹھ کبڈی، ملھ ھوی چھی، امین آپ کبڈی راند کرون چھون۔ ڈس، ڈس، یارھن، یارھن راندیگر ابھی چھی ھیکی پاسی، سو کبڈی ہے، کرکیٹ ہے امانٹھ ثقافت۔

دال روٹی، سادی روٹی سادگی روٹی، سادا ساگ، مرچ گھٹ سڑبھ گھٹ ساداساگ ھا کھائون چھون۔ ائین امانٹھ مال جکو ہے، سندھی جی ثقافتیم آنی جا چھی۔ اوم اماٹھ بینسیا ھی، ڈگیا ھی، بکریا ھی، اوم امین بلوئون چھون، پچھی اوم ماکھڑ ھی نج، گھی ہے۔ ماکھڑ ھی جکو امین گھرین ٹھائون چھون اوم مختلف، ھا ماکھڑ صحیح ھی کھائون چھون۔ روٹی مکھوڑی بہ نہ، سادی روٹی امچی ثقافتی آنی جا چھی۔ ستسنگام گھمڑی، ستسنگام فرڑین، ڈانس کرڑین، گھور کرڑین اوڈانجی ثقافتیم۔